أنا شخصياً منؤمنش بالاشباح, لكن إنه بعض الناس يعتقدوا فيهم بسبب تجارب وإلا مواقف غريبا صارت عليهم, وربما تكون الخوف وإلا ال قصص شعبيا قديما, هي اللي تخلي الناس يصدقوا حاجات كيما هكا, أما العض الآخر ميؤمنوش بصراحا, على خاطر يحبو يفسروا الحاجات هذي بشكل علمي ومنطقي, ويشرفوا لعلى الظاهرا هذي, كانت نتيجا لعوامل نفسيا, وإلا بيئيا.